Mburu aati tukame mshinsha twe- twe- twe tumbua tumbua nyama tukashemsha kwansa ndo tukaaa- tuka mka kama kamanikolya nimkaanga tuka mkaanga.